moɗi, bolo, moɗi, bolo, kunu, hoɗo, bad, bashi moɗi, babilo, horɗo, ɓonu, bimbad, moɗi, bolo, kunu, hoɗo, bad, bashi maɗi, babilo, horɗo, ɓonu, bimbad, moɗi, bolo, kunu, hoɗo, bashi moɗi, babilo, horɗo, ɓonu, bimbad, moɗi, bollo, kunnum, hoɗɗo, bad, bashi moɗi, babilo, horɗo, ɓonu, bumbad, moɗi, bolo, kunu, hoɗo, bad, baci moɗi, babilo, horɗo, ɓonu, bimbad, moɗi, bolo, kunnu, hoɗo, bad, baci moɗi, babilo, horɗo, ɓonu, bimbad, moɗi, bollo, kunnum, hoɗɗo, bad, baci moɗi, babilo, moɗi, bollo, kunnum, hoɗɗo, bad, baci moɗi, babilo, kunu, hoɗo, dir moɗi, dir- dir moɗi, bolo, kunu, hoɗo, baci moɗi, babilo, ɓonu, bimbad, moɗi, bolo, kunu, hoɗo, bad, bashi moɗi, babilo, horɗo, ɓonu, bimbad, moɗi, bolo, kunu, hoɗo, bad, bashi moɗi, babilo, horɗo, ɓonu, bimbad, moɗi, bolo, kunnu, hoɗo, bad, baci moɗi, babilo, ɓonu, bimbad. moɗi, bollo, kunnum, hoɗɗo, bad, baci moɗi, babilo, horɗo, ɓonu, bimbad, moɗi, bolo, hoɗo, bad, bashi maɗi, babilo, horɗo, ɓonu, bimbad, moɗi, dir moɗi, dir bolo, dir uku, dir kunu, dir hoɗo, baci moɗi, babilo, horɗo bonu bimbad, moɗi, bolo, kunnu, hoɗo, bad, baci moɗi, babilo, horɗo, ɓonu, bimbad, yanzu kagani nawa? moɗi, bollo, kunnum, hoɗɗo, bad, baci maɗi, bobilo, hoɗɗo, bonu, bimbad, moɗi, bollo, kunnum, hoɗɗo, bad, baci moɗi, babilo, hoɗɗo, kunu, hoɗo, moɗi, bolo, kunu, hoɗo, baci moɗi, babilo, ɓonu, bimbad, moɗi, bolo, kunu, hoɗo, bad, bashi moɗi, babilo, horɗo, ɓonu, bimbad, moɗi, bolo, kunu, hoɗo, bad, bashi moɗi, babilo, horɗo, ɓonu, bimbad, moɗi, bolo, kunnu, hoɗo, bad, baci moɗi, babilo, ɓonu, bimbad.